कार जेक का डिज़ाइन ऐसा होवे कि वो छोटे वैन को बड़ा बना देवे। जमे भारी वाहन को उठानो संभव हवु जावे। यमे एक धातु की सिकुर रोड होवे याये घूमाने पर जेक उपर या नीचे होवे। जब आप हैंडल घूमांगे तो रोड पर बना ग्रेथ हगा आहान को ऊपर उठाने के लिए बल को गूदा करतो है। ये यात्रीक लाभ के कारण संभव होवे। यह जैक द्रव जब आप जैक के हैंडल को पंप करते है तो हाइड्रोलिक एक छोटे सिलेंडर से बड़े सिलेंडर में भेजा जाता है यह पास्कल का नियम अनुसार <noise> काम करता है। यते वाहन उठाने में काम करने लगेंगे। इसमें धातु के एक्स आकार के हिस्से होते है जो सिकरु के माध्यम में फैले और सुकड़ते है।